Ny ilavan-tegna milona io moa zay la hanasan-tegna lamba i da mahavita lamba maro, madio soa ny lamba. Ategna amin'igny tsy manely lamba aby fa tonga da maiky ho azy anatin'ny milona ao aby ny lamba sady tsy reraky tegna vita. La sasalamba- laha tokony ho zato vitantegna zany misy tegna mahavita telonjato isa. Malaky zany sady ahavita maro.